وطبعاً الأجزار اللي ممكن نفحصها قبل شراء السيارة, أو دراجة نارية مستعملة, هي أهم شئ إنه التأكد من المحركات, هل هي تعمل تعمل بشكل جيد أم لا؟ ونتأكد كم تقريباً مر على إستخدامها, فالأجزاء الأهم, هي الأجزاء الداخلية, سواء في السيارة أو دراجة دارية.